ऑस्ट्रेलियऊ खवू किशंग खिमा ता मुलुक विधता तू। हुजा दुनियऊ ब्रिटिशु, ऐसौ, भु-मध्य सागर आइ अन्य संस्कृतु ल्य खवू पू मिश्रण दिखेंनो मिलच्य। हुजा आम तोर पर्र शा बोडि जा जया आइ शा पूले कंगारु शा जज्या, आइ कंगारु शा जज्या आइ हुडु तांग प्क्यामो क्रीम्स प्क्याजा आइ जैसे समुध्रो खवू ले मछली बोडि जज्या हतौ जिंगा देशके आइ क्लेम्स आइ मसल्स देशके चीजे बोडि जा जया। फल रंग सब्जिया पो हुजुगो अवाकाडो, कुकुंबर, टमाटर, बिल्ली देशके चीजे जा जया। आइ डेजर्ट हुजुगो द्वा पुवाला निजया आइ लामिंटन निजया, वित विवा निजया आइ हुजगु तांग कॉफी संस्कृत दुश। हुजुगो कैप्पेरचिनो, लाटे, फ्लाट व्हाइट देशके कॉफी तुंज्या।